देखो सा हुकूम बात है अडी जस्यान के मानिस्क पारेन मा रवा जसा हे जन जन पारकर रा जनावर पर्यावरण मा रवा हा। मानक आप रो बचाव कर नो जना हा अणि वास्ता जनावर बे बचाव कर नो जना वना ना के ना के <noise> देयो हा। जस्यान के हिरण ना सींग देया हा अनु हिरण अना रो बचाव कर सका हा।